بالنسبة لي أظن إنه الحمار الوحشي قد يكون من أكتر الحيوانات اللي واجد غريبة شفتها، يمكن لأن ما يصير أسافر خارج البلاد فما قدرت أشوف حيوانات غريبة غيره، بس هالحيوان شكله واجد حلو حتى وإن كان غريب بالنسبة لي.